Nika ke mangin kui guna tin poat ena ka papan ogun. Tsi mei an tokui tsi mei a nasah ka <hesitation> kan tuan katoi na to naan. <hesitation> Hamuo, ena poat e ka pugun, poat mei an tokui, naka mangin kato hamuo guna <hesitation> na kan soh- na kan soh oguo, soh. Takai ogun, na takai oguo <hesitation> na na sisiuh oguo- na na sisiuh oguo bai na ku sioung poit meh bai na ku ka sai not ai numa, mei- mei, tanasah mei a- mei mangin kui puna mes an tokui yu eh. Poat tena to rarao. <hesitation> Koba poat e ka as puguna tin poat tarih mei an tokui, mei nate sagoh punai besu. Besu i mei ah, poat e ka guna, ne ka hahois o panas ogun. Poat e kame nin poat, na mangin totot sin gue na ka soson a tin na buk, pepa, sah bai na roroot ogun, kui guna. Ne riit ogun tse na hou gun to buk, yi nitsi kain tokui kui guna. <hesitation> Ai poat e tara guna mei a nasah ke kao na numa, mei a naka ke hatuan dia mangin tin numa, kain to roi, hare ne na kana nup roi tse na ka na nah nokui, ne nao gun. Tanasah mei an tokui kan kui na. <hesitation> Mei a nakatuun a hare an- an momuo yena bai hate ne na kui nakei re- kui nakei re. Na pose kame guo mangin tena, saha tokui katsi kui- katsi kui guna, kui oku guna, eyouh. Para in poat, poat e hate guna na hahois ogun, mei an kui pugua na mes an tokui. Son sin puguna hahois, hare nin poat tena to hahois, hahois guana tuo tena mahut ena kui gunai, sohis o naan na ku kui in tokui hiring, <hesitation> ne nu tun panas guo poat to hahois. O ka papan, soh, takai, sisiuh- soh, takai, sisiuh tuan ne Hasagoh puguna tuo tena hiring poit on tse tagan on, hues no kao naan, be na na kontiniu ogua tin saha tokui sai na kui guana tin bong tsi <hesitation> tin neh. Yo tokui tarih tin mamen in poat, poat i mei an tokui tena.